Au lebih suka tombol pemutar waktu karna pada saat waktu ndia au tatao hal-hal malole au bisa ubah waktu ndia untuk au bisa tao hal malole.